Kooa ni xixi tika chi kasuai molena xixi yuu ra ika nintojo tamaleva ra, xixitui tamale ya ntikoi na'a ra traku nuu kua'a mole kaara xini kasuarika chi saxii xixira mi yaa kuenta ntavi yoo ra, kunuu xi'iyo ra kaa ki'i tajai tu'utu ra taa ntii tajai tu'utu ra ye'e xiyo, su xiyo ntavi, xiyo teja, xiyo ñu'u kuara ika sukasui yia'a ya guajillo kaantu xia tu'un sa'a ra xia'a u'uva nania tu'un ntavi ra yaka kasuua, kuaakai xa'ata ra tantii xa'ataka ra xa'ata ntikia, nina ta'ata ntikia ra ika chikai tii cebolla <noise> loo cebolla ra loo tii ajo uni kurika ajora, ika chiaai ja <hesitation> kominu, xii kolin xii tii clavo sa kayaka xii tii tuju ntiee kamii yi'iri su taku tu'un ntavi yoora, tuju ntiee naniri tu'un sa'a a comienta, comienta chaa saa kaana xiiri tu'un sa'a su tuju ntiee kaa mii xiiri, chikai loo canela ra vituu ra saara xiaii ntikoi yia'a kaa, ntikoi ra ko'ó ntikoi licuadora chi xiaasi tikoo licuadora, xiasi xixi tia'a kara ika vituu taa ntii ntikoia nu'u yooso ra i'i taa ntii ntikoia kara vituu kunuu tixia'a ra. Tixia'a kunura tuku katavi cete ra ika kasua, kasua a i'i hrora, a i'i uvi hora kasuara ta yaa kuva ko'otika yu'u cuchara ra saara tiku xaa chiiyo ntiuxi chiiyo ra vituu tajai ntiayu ntiuxi ra, n- tiku vituu saara vitu kuxii mi moleka suu ntixa yasii xixira chi tia'a yoso kuraka taatu koxixira i'i ka'á kara xiasi xixi ka'á ka i'in tuu xi'i, taku xi'i mi sabor mi yaka xijivaya koo yasi xixia, ra ika taa mi tia'a kara ketaa loo ixii xiayia chikai xiira chi xijiyara ka taku nina ixii iyia kachiño xiira ra xijiyaraka ika loo ixii xiayia ra kivi ixii iyia ra ntixia yasii xixiraka, xaa nichiyo ntiuxi, nichiyo ra tisa kaa xiasi kanara kaa chi yakaara takuu comida va'a vaka taku licuadoraka ra xiasi chi teje tikui, teje xiaa kara xiasi xixia ka takuu ya kaara xiasi kasuantua, ya kaa kua xiasi xixintu na'a ntavi yoo ra, ta takuu <noise> tamaleka tukura vitu xiaii xiaa kaa keje xá'a tukura, kaa nitojo mi mole kaa chi mole kara tie kachiñu xii tamale kuara ra tanuu nikuuara kara kuvi kuxiura xii nina ntiuxi nuu ko'otu ra xaa nichiyora ra xaa mi kuva saa kua'ara ra tiku vitu xiaai keje xá'a tamale ra. Tantii nikejea kara ntuoara kuai xiaa molino chi kokunteentu ta xinaara ntikoo ta'ana, nina ta'ana tii tavina xá'a tavina ra ta takuu vichi ra kokana tavi ta'a, ni yosontu xijia kuvi tikoontu ra ika ta malinu kuiti kuaantu xiiara ika xiaa tukuntu ra taa ti'í tiko malinunaka kaara kuntii yuxaka, ti'iva kooara tiku vituu xiantu xia ra, kaa tukura tiku xaa chiyo ntiuxi chi ya yoo listori ka kuaa tamaleria, xiaa chiyori ini kisi loo chiyorika ra tantii ra vituu ka tikuu kunuu tuku tikui sajara ra nto'o ña'ama chii kontoo tikui vixi kara koo katukura, ñaa chi tatu koo kee taku xiakua ka i'in tuju ña'ama kokeeaka ra tikun <noise> saara vitu ña'ama kara tiku keje tikui saja ini ka'á ra kunuua ra tikuu vituu ntoo ña'ama, ntoo ra taa ntii too mi ña'ama kara xia yoo listo yuxa ra, yuxa kaatukura kua'a loo cete xia chi xiasi xixia chi ta xinaa ra xia'a kini vaa tiko yuvasiintua ra vichituku ra xiikantu xii xia'a kinika chi tukuxi vixivaa xiasi xixi ka xia'a kini kara ika ceteva ura vaa xixintu vichira, ceteka tukura suvi tie koo u'un saa koo i'ii kuraka chi tejeera kaa ini cazuela loova, tixia'a kamintu xia tu'u ntavira tejeraka kasura ra vitura kaa tejera nuju yiuxa ra. Intuu nuu tiayu ntiuxi kaa tukura, mi tiayu xia'a nuju ka kiintu, kiitukuntu tikui kuui chi yaxii xixira kara nuu kiinturaka tajantu xii mi yiuxa kara, tantii nikuaa niiaka xaa yoo listo tiiaka ra, tikuu xia yoo listo ña'ama ra, ntoo ña'ama xiaaka koo ña'amara vitu xia ntichi mole nikua chi tia'a va'a kaantu xiiraka, tia'a sopa ka'antu saa tu'un ntavi ra, xia tichi sopa chi kuiyara ka xaa nikuaraka xa niketa ixii xiayia xii raka yoo listoraka tichira ra, tiku vituu ra saara xiaantu xiaka kua'aya, xa hora kua'ara vichi, vichi kuara xaa chiyo ntiuyi ra un- tiku ntaa nuju ña'ama tejea kuaara, teje molera aja ntiuyi tukura chiyori kara taanu ninava'a ra, nina kuñu ntikari ketaria, nina kuñu ntikari chi ko yokorika nina kuñu ntika nta nta kuara, saa kuantu ra nuu nikeeta mi ña'a ntiuxi loo kara ra tikintu si'i loori taa nta'a looria nta leke kantikari yo'o tu'untu koo ntaka chi lekeva kuakara, nina mi kuñu vita kua'a ra kuxintua mi saa kuiti kasantu xiaa ra tiku tukunuara kisi chiyova, chiyo tukua chi taa vichi ra nina olla kachiñuna koo kachiñuna kisira un <noise> taa xiachira nina yuvasiintu ra kisi kachuñuna ra ika nitojoa vichi ra, nina kisiva kachiñuntu xia kunuu i'i kisi chikanuvaa ra yaka chiyo tamale ra. Kusioa, kuisoa taxaa mi hora kusioka ra taa saami xiasi kuxia, saa kasuantu na'a ntavi yoara, na'a sa'a i'i kiituna xii ollava, i'i saa olla kachiñuna xia su xiasi xixi olla, a nuu chinutoa nikatuo kuao ra a xiaato xia tichi yumaa nikayuuva saa kuiti kixaka ra kisi yoora kua tikui chikao ra xiasi xixia chiyoa, ta ini tamale chiyoa ra ika kuxintua ra yaka xiasia saa kasuantu mi ya ñia'a ntavi yoo xixintu, koo xixintu ñia'a ini olla kuxintua, koo ñia'a inii kisi nina xixintua ra ika saa suantu mi ñia'a yo'o ya xixintu ñu'u ntavi yo'o.